Indiako arakaegue yepeaima yogueru yoguireko reta jaema jaema añaerupi jaeko añae jeiete añae jaeretako guiraja Britanico reta ndie ipuere vaera guinoi jaeiño independencia guinoi vaera jaeko mopeti eta saupopa irundipa siu jaeko guiraja reta gainchi jeiva je juvisa reta ndie yoguira tenonde jaema jukurai añae kuarupi añae oiko vaera mopetirami oyapo vaera mbaravɨkɨ iyeɨpe reta